Ya ahai kimankan kantehe ninasuku maya wuu ya kiman ondei kinas, kinas te'e wikhi norengku ya'nu goreng su unping, unping te'e tinimbouku suwowunugas wuu yaa nangala lana wuu ya nunggoreng kinas te'e, ya kimandeng mihok sop, sop te'e winirakenku, sop te'e kangkong wiirakenku wuya luluwak kalduya, kalduya liwak jadi kento pinanganku ondeikan to ya limompu konan torata.